ഛോമേദ്യ് ബക്ക ദ്രമ മോവിഏ ഉധ നലുതു യാനി അപ്പല ചോമേദ്യ് മോവിഏ ഥുപി നാനേ സേലേച്ത് മല്പുനു ധൈക്പന്ദ ചോമേദ്യ് മോവിഏ ബ്യ് നതുരേ മസ്ത് ലിഘ്ത് ഉപ്പുന്ദു ഏതു കേല ജോകേസു അവന്ദേ ഉപ്പുന്ദു, ചോന്തിനുഓഉസു നോര്മല്ല്യ് ചോമേദ്യ് മോവിഏസ് ഉദ ആഥു ബോരേ അപ്പുജി നന്കു അവേ സമേ ദ്രമ മോവിഏ ഥുനഗ മസ്ത ഇന്തേന്സേ ഉപ്പുന്ദു ഏതു നമ ധ്യന മസ്ത് ബോരേ അപ്പുന്ദു ഛുര്ല നലുതു പ്ലോത് മിനി മിസ്സന്ദ ഫില്മി നന്കു അര്ഥ അപിന ഛന്ചേ ഉപ്പുജി ധക ദ്രമ മോവിഏ കേല സേരിഓഉസ് സ്ചേനേസ് ഉപ്പുനഗ അന്ഥേ മനസ ഗില ബേജര അപിന ഛന്ചേ ഉന്ദു ലസ്ത് ഏന്ദ് ഗില തേന്സിഓന് ഉപ്പുന്ദു ധാദ പ്ലോത് ഏന്ഛ അപ്പുന്ദ, ച്ലിമക്സ് ഏന്ഛ അപ്പുന്ദ ഉവേ ചോമേദ്യ് നന്കു അല്മോസ്ത് ഗുഅരന്തീ ഉന്ദു ഏന്ദ്ല ഇദ്ദ അപ്പുന്ദു, സ്തര്ത്ല നലുതു ഥല അന്ഥേ ലിഘ്ത് അപ്പുന്ദു പ്ലോത്ല മസ്ത് ലിഘ്ത് ഉപ്പുന്ദു।